يعني أنا مابجدر استحمل الضوضاء يعني أنا اذاني حساسة حتى صوت النمل إذا مشي على الطاولة اسمعه أصعب شي علي صوت العقارب يضرب في العقل ونباح الكلاب ما أجدر اتحمله يخليني ما انام نهائي وانا اصلا يعني أنا ااا أنا أحب الأصوات حتى صوت الطيارات ما يزعجني بس بصراحة صوت العيال وهم يبكون يجدر يصحيني من النوم وأصعب صوت علي هو صوت المنبه الصبح يقطع نومي ويخليني اكره الدنيا لو سمعت صوت يعني قطرة ماء تسقط أظن أني ما بنام الليلة